Oven khe kaisa songmani machine. Oven no kwbangma chamung songwui mano tei muthungwui bo mano. Chamung no halangwui bo mano. Oven ni bisingo kerosene tei pohor ni oven tongo. Tei pohor ni oven no induction tei coil oven bo tongo. Kerosene oven no kerosene dawui mai mui no songo. Pohor ni oven no khe pohor bai oven no fwnangwui mai mui songwui mano. Kerosene ni oven no songkhai maitwk muitwk o tisumui nango tei kerosene bahai bo wngo. Phiaba pohor ni oven maitwk muitwk o moila nangya tei kunu bahai bo wngya.